Yafuye nii mari ɓote sosai ha gondal ngam yafuye ɗon vuɗɗ'ena ɓangal, ɗon narrah vunduɓe, ɗon teddina sobiraku boo ɗon wadda junde jam